A tra ni kaka ngige, te ngil kemula nikaka te ngil e mulen nikaka niga le mas niga num tra tanta katun mas hatani e men tra pemili tamulu. Mas niga num tre tulua mulu, sister tamulu, hahina mulu, mama, papa, na rese te kani, kari tra family. Te tre malu nona mar ken e tagalni lme, tela mului porpori na habangine men nona nikaka niga. Kba nikaka niga hamatsku ntoa e rhena lue mas kamenma man proman a man niga, muatu ktokto taka balte kame num ta ni yomi. Tra tanta tanta tanta, le yati num pota rke a ha, ra mne yantuen sloplera ha te kteren, na tsa ha te kto nmulu i niaku. E bek noku seruen tra man pota te la nma. So toaka wei e rhena ge mas ka haniga naga Te ka mu ka hantuei mema lua manka ba katun te e ngi- e ngilna ta halivim, na lu hala te moa nin balte harti haniga kus memen alu mua. Na te ngile malu ka ka hanige, le mas <hesitation> tra maruei senma, mas tra tra siunum tra rebna te kto homie kto homie eru lu na tse te kto hanige rulu, kba mne ngingilin bek intua, tana pota lo hlongolo ba lo te- ba lo te trolhal num, noa tsik na katun te rong na. Habirtsi balte latun num ba non psa te tra maruei nu, mne ngilin tuina luka bek. I tum le haka homi emua tomulu hatapa homie mua tomulu. <hesitation> parpara pota rebna tsin seri ko sab sabla bla nigi na pota tra hipuli rke, mne minina ako rebne yati sil hobte ruku nakue emua Yate nga mankum tna ko solon kto hange mahla tna solon taghu ri yen tru skul ne me te sabla rin ku taghu riyen tra mamana ka. Na kue yati ngi te lala guaku tna rore taghu puts e ruku, nonte tuna nikaka nge. Tun tre nmu lu a rarha na hetung na manka le kamenma niomi tra mamana makum balte haka homi nma to mulu, lu mne masa mu le mne sabla hange mumna. Lu mne sasala mu tra man pota makum te sabla mulu man makum te ngil la homin nue malu lu mne la tua memu le kamenma niomi tna, noni. Kba tanta ka, le tsin ka- ka me mlo a laip a nge, balte kanmi han a matu hakatsin ese te se ne se hapla ranga ri tsa ha, latun na re me tra siru barte tsinera katun tum mne bisi sil na ta katun, e kto tun nasna tru ngil. Mne minin na kto tru ngil tra hipsi tsa ha sha hakats a nge te lanmi tamulu na lu kto Moni te lanma tsaha na lu hol a manka man nge na lu le e sasal enma moni kana kana sasala ka tru pumal tum, tsa le ha sasala lenma a toa mulu man ha man ka man nge te kamen mulu, a rebna tra ru ba parpara rebna tsi si nera katum mne matut mne te tsin meren a rebna u hihilu tsa hapapla ku te kari. A pan na ka, le mas habangi inenom a markto tra rebna rebna u nge, rebna yomi, rebna te kapan neru lu, rebna te terokin neru lu, rebna te mne ngil eru lu, na rebna te yomi ri tamulu. Hangatun nasre men. Parpara rebna mne yati ra meka te gom era aka, mne yati tsi i parpara rebna e kansi ra romana bek, emas bek insiri. Le mas yati num te forgive mera katun. Te yatin forgive malu, le mas slopla tun tsa labin a katun te tsin hahomi nelu tsa ha ranga homi ne nulu tse, habirtsi halonglo kute mua nin, halonglo mne raranga gno mriyen, noni.